أنا ما أجدر أستمع للموسيجي لكن كثير من اللي يحبوني يسمعون أنواع مختلفة حسب مزاجهم أو الوجت في ناس يفضلون الموسيجى الهادئة مثل الكلاسيكية في اوجات الراحة بينما في أوقات النشاط والحفلات يفضلون الأجواء الحيوية مثل البوب أو الروب يعني المزيج هو الأنسب للأغلب عشان يجدرون يتناسبون مع كل لحظة.